To Ai no nuncuu tulamuna nai kak badai gaɗak, tulamuni nuk no fe kuranəm ai ya ɗan ya ye anci tulami nyi guban əmdu bambe a wuna ɗarak tulamu oh murnyit kuwun na awu nas partak ɗalatkawun əmdym gaɗeka adgwam, kori giffi ɗan ya ye tulaninyi dowan tulaninyi kwaya, tulaminyi fakrutanəm, to an kotak amda nəmgwa no, nanuwan, nanuwa ya yo ii manyi mimi yaye, a kusguzici tulamuk, tulamate, tulamu nyi, gi kusgu zayci tulamu nyi na awun ga jlawak acgam ya ye əmdu waɗe nik, dowo nef, əmdum gaɗe downek jaw dowoni ii gawun ya ye əmdu duwoni a wumsak faktu dowoni acin əmdom ɗavam ya ye, yak jla, yal heo mayin mini du tulumuwun na mayi a segik bambe a gaku, aci dowonin aci dowoni a sedgwa ya ye da sedgw aci down aci jlamik, da segi na newan ya ye, atu kwaye fuglamu kori mayi min əstau tulaninyi, tulaminyi, talaminyi fee kuram, do danya ye gijina kori ya ɗara na, ai yim so bambe ya ɗaran no, kak, bare kəma kawa kak bade, kawa kak bade no gəji na ɗarak kuwa kak bade darak, əujutan, teka ii kana dukuna anjutak ɗarak kuwa, kor wa bade fa, awaduwan, wubzankalin kwaya, awa baden feku marwan dan ɗuɗan yaye əndanil laga ma awa badei aɗatkuwa da rubta, awa badei aɗatkuwa da rubta, teka ukjlagi ukjla bade na aca sigi, teka ukjla bade na aca sihi gaɗan duwoni, na rutu murnyit kapum, nuncu muryitka